آسٹریلیا دا کھان پین کافی وکھری ہے۔ کیونکہ ایہ الگ لوک سنسکرتیاں اتے کھانے دے نال جڑی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کھانے وِچ گوشت سمندری مچھلی اتے <hesitation> بہت سارے ماس دا اپیوگ کِتا جاندا ہے۔ ایتھے دے مشہور کھانے وِچ میٹ پائی سوسج رولز اتے ٹم ٹام شامل ہن۔ <hesitation> میٹ پائی اِک پیسٹری ہے۔ <hesitation> جس وِچ میٹ دی فِلنگ ہوتی ہے۔ سوسج رولز اِک پرسدھ گوشت ڈش ہے۔ جس وِچ گوشتیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں دا اپیوگ کِتا جاندا ہے۔ ٹم ٹام آسٹریلیا دا اِک مشہور چاکلیٹ کیک ہے۔ جس نوں اتھے دے لوک بہت کردے ہن۔